Ko ɗuum ɗum faamataa no waɗata baɗtuɗo ngol, sabu ɓeen ɗuum njippeeɗi ɗum no waɗi goonga. So waɗi e naatugol mawɗi, ngam neɗɗo ɓe njogiri e laabi maa e njohi maa, ɓe njari ɗum no waɗi gooto ɗe fami ko a woodi ko waawataa.